Kwa susu valangi isuara ro lola aho ro lombo isuara era geni rosaga na umakini sana kwasababu vasinga va haha vora kovokibera kolorwara kosigina vile vya kimara, <noise> lakina ha rombere ne muntu kasake lokahekolo ayo akatolorywa hanjuayi. Ili vara vantu vahaya karevija vya manyiri ni hai nanta natoloa hai manwa neta lo ntu ko boha. Ekuvaluke na labidi ne jeboha aha je vasinoni vye kitu beha gini toro osaka olamba mwiko, kwanza kumuyanja likumwereko abaneke natabheje boha undo langa yeye ni muntu mwene moridonyo ne muntu amanyiri giryo au kotokitega nomera duikikiri, ili isivyo boha bwata. Wasaka olange munto mwene muridomane. Apa langa mutima wa bwa nturerere, fa na okaorere darueji maudhui yaramruji jua na ukubati wasaka urambe una muntu mukuwa mwendri basi umwendeve boha, mwana aloweza kokolanga antokomeraha ando kona shida mwisaidre bhose ironorene bhosaga kobhantu bene na akiri. Lakini vasinga va haha se vasokawerejiwe koko musingo oto masomo na kaye eche esata nikuryambe sinzya mnyo mtu ja- vjari otosakera moyowe omuntu munki yasesaga kotuma morimu osito kochene esaka eye nemuudumie yeye lakini ekumudu yekoko. Nayomontumokumoleri amare eni asake ye kumudu manoma ntunukintu. Laki kubhudumu kumudumu wanomo ntu kumuhudu kumuhudumia mtu kumsesa akabadi. Ahoosaka mwagange bhose ovaruke na raha, ovaruke na shida lakini gosumo saka mwiyenda yiee, uutanga aya maisha ne joale ondamaka mwitero bhosi mudomani hamudu ili maisha yanywe yafike ambayo da vana komo vyana kurere vana vena vaboha ili mupate kuvaruka na sinhe nhe boha iro nore ne manyiri nii.